Pues nah niquimixomati miyac nocompañeros tli itonohnotzah cualih, toyevarouah cuali, niquixomati uoh niquihtos inombres nochi. Niquixomati quemeh no cahtuli noso hasta simpuali nochi nocompañeros tlen achtoh cuali toyevarouah, cuali tonohnonotzah. Uo Inon sente quipia cincuenta, sente quipia treinta, veinte, diez y ocho, quipehpeya quince. Nochi noyevaroua cah yehuan desde siuancoconeh hasta plancoconeh, nochi noyiuqui cuali niquiminohnotza. Niquinpiya miyic tipilancoconeh tlen cuali toyevarouah ca souameh, souantoto, pero miyac cuali nochi timoyevarouah uo inon.